نفضل يكون عندي عشرين شقيق؛ السبب إن العائلة الكبيرة تعطيك إحساس بالدعم، والحب، وتكون دايما محاط بناس يهتموا بيك حتى لو كانت الفوضى أكثر، اللحظات الحلوة، والضحك، والمساندة تخلى الحياة ممتعة، أما الطفل الوحيد ممكن تحس بالوحدة أحيانا، وما تلقى أحد يشاركك تجاربك.